<hesitation> Raha io zany tokony misy fetrany ihany satria raha ohatra hoe <hesitation> lany mifa- mifaneho fotoa- mifaneho hevitra foagny zany lay olona de lasa hoe mifam- lasa hoe fandaniam-potoana zany lay izy fa tsisy tsisy vokatra si tsisy asa tsy magnano asa si zany le olona fa hoe mandany fotoana aminà famoahana hevitra foagna.